Raha hanina ndraika agnontanianao anahy, anahy de hanina mamy tiako hoanina andro mandraina noho ny hoe anina hoe masiro na masira zany na masigny zany, fa de nanahy de mamy tiako. Satria manko mamy an de ndraika avy homagna anazy an de regninahy sara be homagnananjy de mampatanjaka anahy igny an, mitondra fatanjahana anahy an, andaoko ma- mamakivaky tontolo andro lava be igny, de-.